Wor ethiopian inama orm gara gurachatii durane wor habeshi wamenii ajili inama dima kasjiru inama dimane duran dufe it kubetee inama kunne dub inama dib ede hori fan jiruu olmea bulto ishian horii dini ishia horumaa inakunne mal bultoan wotjebu wotjebi kan kas ak ada ishia olte bult.